Ēluw éni ucaméén bébang yo piyo jambi ékajéén, nang oli babé, wa bo gakotondi yo. Gakotondi aw béŋaar yo ukaan gakarari, nukando maal faritee, nukaan mutaséén, nuŋaar ulitéén sambun, nunaak yo nélaab kun jaraam éyonde, nuwaléén nutééb ubang, nugubéén ják jambi waaf ugoor. Do néjuhé élako piyo maat ékajéén, wala nuŋayo ukaan falacéén fara mutaséén nuŋaar mutaséén mamu nugubéén yo pépé, to néjuhé élako gujééna gamémééŋ bakajénut. Oli babé mé inja ukaan mémé nubang éluw piyo.